Te mas de yucpuyapa teb este animal tugay te mas de yucpuyapapo teb te kang teji teŋ ispoçpa te kang teji minpa ellab animal tugay te serele gete yucpuyapa te serele rápido te juŋŋo te wad teb leŋtu miŋpa te mota y te yuu ptu ñuŋi yucpuyapa pe wa tumŋa te te este mas de juŋŋy te mota ty shguitteçpa te yuu pe pasadu isacpa joʄʄe lepi te animal tuc teŋ ispoçpapo yüji te toŋ cumuyito te mas de yocpuyapo te mas de juŋŋy masde yucpuyapa pos te kang te minpa neŋama te ŋomam te juŋŋŋo te ŋama te mota y te yuŋŋu pe te mas de peŋji tun apapod le tuŋ ajpa te tuki, tepi te mas de te yüji leŋtu te pi te tochi ey jamutscçpapo te pi ten ŋypapo y pues teb pit te anima tega te tesa toŋ ispoçpa pues tubi çutsuytsan is toŋ chiʄpa cuenta que pusite kang pues te mas de yucpuyapapo